Intu' samang maeng ki botting', sebelumki botting' diperhatikang memang mi injo', kah nu' pa' bura-bura mi anre' kah intu' samang' anre' maki' apa, samaengki' buntting kodi' to' itu samang' na si' anui' mi naung' do', ngase' bese'-bese' bese'-bese' re' bawa, jadi sembelum injo' di' dihindari memang mi, pertama injo' menuru' ku injo' tala kulle' ki a' bora-bora do samang nganu i' masing', masing a'jujur meko kah tala salah ji intu' samang jujur ko, jadi samang re' la nu' haju' puang memangi', burune' nu kah atau bahine' nu kah puang memang do' supaya anre' na lessi' la' kuta'nang, anre ka biasa intu' nu pa' unjo' jo' pa' muncul pa'biseranga jadi pa'bura-bura talla kulle' ki bura-bura jadi tala kulle' to' ki gassing nga nganu do', injo' ku kua' sampae' tala kulle' ki menutup-nutupi na kua', e' gassing' ko la' ta'tongko ri maeng' itu bahine' nu ri' buru'neng na, jadi ta'buka mako do kah sampang injo' jo', biasa mintong' i' behe' na nganu' minto' pa'besere nga mo injo' beh kau buru'ne ya, ko gassinga' lambe' peki', samang meppe' mako' intu beh re' rahapang jadi, samang re' nganu di bica' apa <hesitation> dibicara haji'-haji' tawwa do, ako' emosi'i, samang emosi' ko tasallako ri' balla'a ko' singanui' bahine' nu, kah na nu' geso' intu anu' pa peppe' injo bicara ka' bicara anu injo' do nu samang emosi ko bicara e' patu' toa'i ko ri' burune'ng nu' kah nu' nganua' nu' samang emosiki tawwa tala kulle' injo' dipansulu' nu' kasar-kasarayya', jadi ko toa' nganu'i a'garattaki'i, kah biasa intu mae' nengkua' nu isse'i kua' inne' intu' nu nganu nyaha'na bahine' nu garattai' na, na ngarrang' mo sse' beh pa'besserang isse' intu', lohe tala kulle' to' ki pole nganu', e' kah burune'ya usse'ngi mungi'-mungi' i', kah intu' bahi'ne ya nu' talla ngai' intu' nu' pakunjoa' jadi pakahajiki'i do, jadi samang maeng mako bunting hindari injo', kah nu' kecuali ya nu' anre bahi'nenu anre' tanggunga'nu anre' ko ngura' terserah kau e' injo' pole ako' gassing' apa salain injo' jamang-jamang nu' kua', anu katuho' bahi'nenu lompo to' ana nu', beh anre' kale'mo intu' ya sa' pakunjo' ya e' ako' akpitu' pitu'i injo' manna-manna jamang-jamang nu' bahi'nenu langu'jama' ngase' e' doi', njo' doi' kau ngase' a' ngatoro'i beh e' kodi' intu' nu pakuntoa' samang re' pa' kunjo', dahung ngasengmi do'i nu bahi'nenu anre' kausse' yang penting, e' nu isse'ngi ngangkua' e' injo' pengeluaranna' bahi'ne nu cukup mi jadi injo' pole selingkuh' wah intu' selingkuh' a' ngangkua' anu'i ya co' cobai'i Kah anre' mo intu' ya anre' mo harapang, e' sepile' mo pa' kunjo'i